Andi sigikilia eti sa jiba nsi Luhanga anikola ndia anibisaku bitekelezo sa gia eti nilike ninki onga ka mulima mabhonga andulu ndia adhu nakibha ninkilika ninkilika ninki onga ka mulima mabhinjo nanga Luhanga ani anga ndimi

Nkpa kabha nibhandimagi bhukuyaga nibhukumwesengeleza andulu kala kugba kiniga zidhi kandi akili alike nabhuoki dumbi aibi eti bhakandimqgi injo akikiyamba bhkapa alike nali nibhulia naye Imamoti kandi nibhulia naye ka bumwi

Andulu bhaibe bhaibani kojo ndiabho kabha nalibe mindia alwalia kedha mindia akalwali kabha nalibe mindia alwalia akitandika mibaji kedha bhoponi nibhalwali bhatandike mibaji injo akiyambaga bhaibe ngoku kojo ndiabho alio nanga kabhondo akiolaga bhakpa.

Haa mulingo sa sa isa kisomo sa ndia agbeibe kisomo sa bhaniki sa kibhoko na kisomo sa bhokotiana injo moti sa kisomo sa isa sa isa kisomo sa kisomo sa bhokotiana kibhoko osemelelubl iyako ka tekeniko bhakuegese osomilile

Nkpa nkpa ndimagi bhakintoliaga hmm akiokaga bhantoli toli andia akintamaga tolia nkpa minjo mazima nti ni ongi mbela entoliaki nti eti ongi mbela, ye akintamaga nkpa minjo nakikalamagaa sini sini.

emi nkimuhabhula nikigia eti kima ndio ogbei kolai ijo ko gbei koli kulungi nanga sigikilia eti emi mbokoti mindiako nkikolaga kima mabhonga ambe ndie kikolaga kima mabonga kibi kukubhombisa na ka bwile ndio odoiku njo andulu ndiadhu ninikigia nti kima abhe bhinjo kowa habulako

Ogisa ngoye ali na mugaso okubhaga nokabhuwaku bulofu, Kandi na lika nobheni ka bhakpa atekane, obhuweku bulofu nanga ngoye kabha nali na bulofu, akukulwalisa, so ngoye ali na lika nauki andulu olika nohuheli ngoye andulu olika nawe nobheni kojwala okulikaga ka mubili nakutekani, akubhuwabe soni ka bhadhako.

Okitoka kingililia musuija ka angaga ka ka katimba na jiba nti kima poni poni ndia akilikagaku libho ka inji okibhuaku poni poni

Okutukaga ka kyalo nokuya ka tauni moti ya sumbaku ngoye na bhua sente ka bbanka andulu injo ndia akidhuaga nkpa aya ka tauni na ka tauni bizinesi akimadhagaku sana

Dini alengibe kola mulingo tolia bhakpa ka lola ngoye ka Yuganda nakibhusomesa nakolilia ka tebeja bhakpa ndibhetolo bhakeisibeia mindia akiokaga kigambo ndia Mambombi mindia akibha nibha ntebezio nakakabha nibhaliaku bhataghuwa bhaitu akili

Kabha kokobhe na masanyalazi ka kyalo ndiako kedha ka kyalo bhukusumbaga sola injo nau akibenisaga andulu bhulike nibhulia kukunga gaumenti bikisa kanu masanyalazi

Nkicwagaku nilikaga nanga nkibaga eti mulimo ndie nibhi ka kolai nidhakia kalibe kima poni ndia akitodha talabanizami kabwa sigikilia eti ndie nikolio andihau ndie nibhi ka dhakiliai andu ndie kidhuaga nikola bhinjo

Simu ndiamo ndia kateketa nitunga nkumi bhali na mulu salo endindisio alaundi nili na mwak abili na mulusalo laini nibhaga nai ndulu

Likaga na bhadako ka a inji ndiako likaga na bhadako ka mikolo aa.. yambagako dako midia ali na kizibu kandi okuduaga ka bhia dako mindia ali na kizibu

Nabho ndiako lika nabeni ali kolai ku bhali sigiliai na musenyi na siminti andulu ndabho alike nabeni bhaitu nakomi sigikiliaai ndabho ndiako kakilika nabeni bba buli nkpa poni dumbi akikigia eti ndabho ndia nanka abeni abeni bhasi injo andulu

Muhikili asemelelu aye akitelilia ati kizibu yo ali ka kyalo yo dhubhi kyetatale nanga nalabi na bulemezi ka bhakpa muhikili asemelelu nsonga ndiasu ahise ka disitricti kenda ka ofisi kabhabha nibha kisobola yabasu

Ndie gonzaga kolai kima ninitekami ka bwile ndiamo ali soma bitabo rundi Bbaibuli rundi ka bigamabo poni ndia bitabo andia anigbeibei ndia anilibe na mugaso nki gozaga kolai ninitekani ndia kalibe nkpa mindia akinitelabaniza poni

Lieli ndiekikiliaga kikibhuaga ka tiko na ndietolo kikibhuaga ka kakatale

Hambilijabho kola milimo ndia bhakoli mani hambilizagabho ka bhuswele hambilizagabho kola kima ndia aluzukania kandi pesiagabho milimo sa a

Ndie kiteketaga kolai andi bhuogi ndia kebhali ni Tunga lieli ndia tama bhugo bhuogo ndia kesalo nizibabe makulu ndia ka TV ndia keini dumbi ni anga

Bhakpa ndi ka ndietolo bhakidhuwaga kibi kakibha nikintolia nkpa mindia akikola kizibu akibililiaga ndie

Ndi kiteketaga kolai ka ndabho ndiamo kyalo kasia nkibanjaga nisaba mesia saba dumbi ni gia eti kale odhuwe niye nipahgase Mabombi anipe kima kima ndie kikola uponi anipesie mugisa andulu ndie nkikolaga

Bhabhokoti ndibhekina bhali bhebhe na bhaniki ndibhabho nanga bhabombi nibhaigesi bhaniki ndibhabho ngeso deni bhaniki bhabombi nibhabhuibi bhakoti ndibhabho andulu ndia adhu nibhali bhebhe ka inji kuwo

Bhakimwelilikanagaku bha nandi malaya

Kau nkusa, mucele, bhikole, nkuwa, nyanya, kabeji na butungulu.

Kima uma uma nkitketaga ninuwa caí na mugati lundi lieli kabha naseiku nilia andulu nituka ka inji niya ki die nkikabha yami

Bhunako ka ngongwa mbili ndia bhesu u kaliku sini nanga sigikilia eti bhakpa ndiabhaguba koko nibhakibhuosa bhaniki ndibhabho ka kisomo endindi bhaniki ndibhabho bhagbei soma bhakali bhagei zwala endindi bhunako kaliku sa giq eti nkpa akibonabona sini bba

Kikidhedheluaga sini kibhuola bhanyama kizwakla ngoye mpyaka kiliaga imamoti na bhadsu ndibhetolo kiya ka kusenga sengia ka tolo abili na mulutano ndibhabho hanuwa mwenge

Ali na mugaso nanga lika na nkpa nibhuakani ka kyalo ka kyalo kabhongi bba so osemelelu onganilie nkpa dumbi nabho bhalike nibhaibi eti nanga minjo akibhaga na ngeso mamada akibhuganyiliaga bhakpa

Yamba bhakpa ndibha bhakali na mikia kima ka ngogwa bili poni adi lika nikubhupa mikia kima opesia mulimo kasita abha nalinamani akolebhe kako naye atugebe silingi bitano saliyai na famile ndiaki andi pesiabho milimo kabha nali namani sa kolai

Bhakali bha loni akibhuyambaga kanisa bbizinesi ndiabho bhakigbaga sente tuka ka gulupu poni oka gaumenti nakibisa ka bbizinesi niadko bbuzinesi ndiabho akiyaga ka mumaiso sente loni abhongia kakuba oli nsasuli

Injo nkikolaga nanga nkilikaga nanga sigikilia eti nkilikaga bwile poni ninitekani kekiyokie mikia kima poni ndia agbeibe talabanizami andulu ndia akidhuaga nigie eti kikiekebelisa nanga kili na buzibu uponi nigbei kieyokia hati buye nilaya kwekebelisa jekibembe bwomezi ndiamo nesi akiya kuni nioki ninili kulungi

Sa guba koko kedhatu mwani abhuzuni bhakpa ndibhekindiasu zibe eti ka ngongwa mbili kenjo endi bhagbei yayana sa toka kweyalikilia ndabho satoka bhuaiku sa makweyatia bono bhulangiti masuka na kima sa zibe eti bhaniki ndibhabho bhainka kisomo

Bhaniki ka ngongua mbili bhakuzenaga zeni mabhika sini be moti ka zeni njo bhakuzenaga mupila na zeni ndie kina ndia bhanikiekali sa lika nibhakibumbukiaga

Sebhalisio nkali na muluka poni ka kisomo bali ka levo moti kandi nkali ali na tunga cansi sa tunga mulimo kolia nkpa muluaki kandi bhali na mugaso sini sini kasita avha na somi natungi mulimo akibhuyambaga bha bhakoti ndibhaki kolia miki mulukuaki

Ndia kokubanja bhukubhaga na mpempa ka inji nanga bhenu poni bhuokania kandi.bhaniki ndibhanu bhali ndibha nkali moti kizibu ndieyolo u kizibu ndia aliku bhenu poni kabha nibhuli bhagalai kalibe mindia akinkonia daki

Ali mugaso nanga sukali konuwa sukali mabhika akibikisaga bulwaye ka kozo so bhia bhakpa bhikisemelelu nuwaga kima ndia ahingulaniku sukali kedha kima ndia anulililia sini sini nanga akikibikisiliaga bulwaye

Emi ndie nibiliana kolai Sabbite nali tolo sa dhakililia kali mulimo poni ndie nkikolaga nkiesaga ninihumuli nanga Mambombi agia eti tolo sa dhakililia ohumulage kolo kukolaga milulimo poni

Ali mugaso sini gbelia nkpa kobhu nanga akimanyisa eti oli na mulima mabhonga mindia akimuyambaga nkpa mindia akikoliliaga nkpa paka zibe eti omuyambia ali mugaso sini sini ka ngongwa mbili ndiasu bhesu yoho

Okulikaga no ibi eti bwomezi ndiamo ali kulungi oba bwomezi ndiamo ali na ndwala oba bwomezi ndiamo ali kulungi nanga buli tolo poni poni buli kasumi nikiyaga nikebesiza ndwala ndia ali ka muhu ka mbili ndiamo

Kili na mulimo ndie nkikolaga kabha ninilelagi mulimo ndie nikolio nanidhakiku mani ninihumuli ndie kili na mulimo uponi ndie nigbei kolai akidhuaga ndulu dumbi kabha ninilelagi nilika ninihumuli ndie kili na mulimo uponi ndie nkikola

Nanga bhakpa bhenjo andibho ndibhakinsidikaga eti ndibha kimpesiaga kusalia eti bijibu ndiabho asobole bisaiku gavumenti abhukolilie kima ndia agbei talabanjabho

Busumi ndie kina akizibaga eti ka takisi bhakibisagaku bhakpa mamadha ndihe bhakakoli ka namba ndiabho nanga takisi akigia eti bhabiseku komi na ini bhokaka bhaitu okutakanaga bhabisiku bhakpa mamadha makumi abili abili na mukagha nakiya mumaso

injo akiyambaga oibe asili ndiako kima ndia liku kima ndiasu ndikili na kolai kibhuegese bhaniki ndibhasu asili ndiabho aenyagi bhoni bhakeisa bhoni bhasemelelu kola eki nanga ka mumasio kuwo nibhalasi bhahabha bhakola kima majangaga

Injo kali nanka sigikilia eti buli nkpa akibhaga na mugisa ndia Mambombi akupangilia hati kolusoboga gia eti weise ka kima ndiamio ndia kakugbeibe kandi ogie eti wegombe kima ndiamio ndia akakugbeibe kundi nawe oli na mugisa ndia Mabombi akupangilia

ndia akidhuwaga muhikili mabonga abuhokyana ba bkpa ndi baki ali ziba nti kabuokyana kulungi akihiba bizibu ndiabo kandi abuyambe bizibu ndibali nayi

Emi jikoni ndiamo nibhisaku katalalango ndie nimesia bisaiku katalalango dumbi kiba kiba lieli ndiamo kibha nikabisai ka jikoni nikibisaga nagulu ka katalalango kuwo dumbi alika natekani ndia kalibe kima poni ndia akitalibaniza andulu ndia akidhuwa nibisa lieli ndiamo kananka

Nkigubaga mbulu mabhonga sini sini sini akigubaga mbulu acenculia na bitongole akikozesaga dhe na mibazi ndiasu ndia buhanguwa akikozesaga kamulali akikozesaga mubilili na kima ndiekina